Nuuq ummaq sis mö määnseki helüpüüdmise säädmeq, et ku um vaia, näütüses sõaväeh, niimuudu, teedäq saiaq, et kostpuult määnegi helü tulõ, a tuu um mu meelest lindamisõ man, linnundusõh viil tähtsämb.